Ah duwur shinkafa ni, sa tumur kwan ntaku mur din ntaku ni mandi chuhue shinkafa akwa akwa faku mandi chuhue kwa faku dada mandiduvur shinkafani maudi kwazinla kwa inji mafur tiga tha shinkafa ngni gbui ntikar nye kuma ko gbui muthuɓui muthubui nam dina diya tara siya harnye to ma salnye pur ah zaah da mur bui mithubui diya, muthuɓui ni yitandi tiniwa amma zi siya har mua mutumo iya graka mualarnye nyagir dukuwei kakaryar diya sakardar yari mua babara bui mulluɓi, jada ka iyarna ta gete wane a da mu bui muthiɓi gaka shinkafa ya ah adai yo ngilhi ntika pathu ni ka chai ja nkiti ntika pathu ka za chai nginam mualar ni ginam iyarni na yivi ni, gi burta balornye gata faba shinkatarnye ko auna suɓai ko auna makir gi ƙuba gata pua kwa injil mapur gaka kwaya nye, kwayarnye ta kwazunta shinkafan da, madar kwazinta shinkafan da mapu tiyal, to di honda shinkafan daya ah gata bui auna gan galba girka madar san gira sai mugur bui shinkafan da gir vuttu tuhur giri asna ah waza ma dara murna ah iya asna nura sum shinkafa ah asna gira bua shinkafa la muri ah mura kusu shinkafa ja, shinkenan magir vuttu duhum, tuhum haiwur wachini gi viti Gi viti shinkafa, gi vur tumu shinkafani gin galba yimirnye wacini de dan gal yimir shinkafar ma, adu vur kulini burum di kichi yimi di pua kwa tuhum wei ah ah mu gin galba shinkatanye auna sudai gan galba yimirni auna fodu magu vuti yiminda auna fodu da yiminda bui tiginda pur bukataku agan kichinta shinkafar nda dilan aga pua kwa yimin da suwat saka tuhum da tara bui ni to gi kiti sakurnye kiiɗu laka gihau gi kwatti shinkatu ninda gada hakuri jim gada hakuri jim gaka hakuri jim gada hakuri jim ni gada bur gada wuləi mapur yimitasa yo auna fodu ni iya nkiəu ma gir jigwar pur shinkafanda ta bua wəi, to gala dar pui yimi taga pui yimi tatha wəi yimu utuuti saka tug vutu tuhum dari yumir ufunye ta ngomari, ma shikafan da ta pua wəi gi kichi yimi ufuufu da gi pukir yada chukwar to mu wul yimir dari gwada siba yauwa gan dirba unjimari ga harta ka tuhum ka halburni krupu tsumni shinkanda ta bua, sukwarndaye, gi viti gijiktu ntakarnda gi kichimta gi tadri antum ni kidlaka gika lawasirnye gaka abinnan chittarnye gi tiyyi gi kikini mai audamye adai waci mal auda tinatha sukwar kirmai mal audar ma adi gwangwan gi bui mai duda kagi silnta antu mur nda githai shinkafarnye da tass Muthuɓui da gadiya di ntikan dawa diya ah ah <laughs> ga diya ɗu wəi gi thai ntikam da ga fada ntikan da gate viala ndir kiyirnye suɗai tigi vialar suɗai sapur ntika ngata tira than da gata hau kwa kwatum tiji bui kwatum tigi hau, gin buitum pulai ntikan da gaba daya ga pu kira shikafanda tugi pukarata shinkafanda gi haldi tigi pui pulairnye ƙirup ginbu ɗuwurnyuda tigi bui duvunda gata lika vi ɗurunda dam ala mithuɓi nda, ga kichi yimurnye akwa tasa yinun gi harti gi lika vi ntikam da vi sinda tiga kilba la ndir kiyir nda, ani numbuar ni muthiɓinda diya dardiya sun duvunda ka nzir kiyir nda diya gi takarghi duku yimir sukur da gir kaka madar nye gir bui shinkafan da gir pua kwa kwatumur giri girpu gir pukir yimur shuwar gra sinya ade pur sai gidu kumwəi agi thai shinkafa wachi ni tha shinkafar kibaku wachi za ani tari mima damua adiwəi, amma kulini ndada sum shinkafaya ai wachi yarda ya sum shinkafawa sai mithiɓi si ani tha duvur shinkafar kenan. Mur kibaku diya adi tha duvur vua kayi halayya ani tha duvur murari nir kibaka, shinka kenan tiya tha lagiri kwaya kibaku agrin ngati tha shinkafar mur nam wachi ani asna tiyi halagri Yinam tara ha lagu sini, yija hauwar ba hassan akwa shehuri north, kuma nde yah tira kwa bolakile yada ba ki iyalamu garan nu tun adi asu wəi tun aka fa yiɗau tiya kwa shehu palace tuyida bara kiyi iya, amma wai ma ta liyapuri, ah ah nur iya suni, mur iya suni wa, lakar yar hali lakar ta hali wəi, kwai midiyar ma akwa njirmur kwa maidugunri ma har kulini su kulfu damua chimba tumurni harkulini muradai kwa kir akwa kir akwa rediyo ma tumamu adewa ah akwa kir radio thumamu adiwa, kir radiwo na thuma mu adiwa mur yanta madar ka punta amma harkulini thuma mumuradi akwa akwa dadiya ka thuma kibaku kwa ki radio wəi, madar mur ye ka ilimi darda iya ilimir kurani dadiya iya ilimir nir naasara, amma har kulini thumanu radai kwa radiyo wəi, ai mur mur chai daryar mur ai, mur chai darajar mur adi kiɗu wa agir dinnye su tiya kir ja, kulini kandi ɗil sunam tu mura kwa da ndi ka tira yisu haba komi da komi ka wusa kiti kan ndi nda pur mur kibaku wuzul yi halagya